Yakari yakari a jarozo nɛ ya we woro ma ba sɛrobiya wian lo we ju mu besosi mi jira se maro tana lo tana aro lo sɛ'ɛ benu ho ba we na han puvu'ar so ra aro we woro ma bani wanu ma ba ɲubeza ma ba sɛrobiya wure lo jenu lo yakari